Ko ingokchie kechape yemache itau ichop, icnenge ingokchie neka kakoyam ketil, ng. amu mi ngokchie net terter ako mii ngokchiee nekikonyikisit, ichenge ngokchiee netindoi pendo nechikis, itau iip iip ingokchiee kaen kokaii kokainyoru iipu itau inyoioo peek korok, kochamukonio, sikoo sing'itupte arit, ko kosikchini kochurak, inyo ii iche riipu ingokchie kei kaeen, kokaitil katit, inyo ituote orit nea, imuuch ii- isupi isuul, icheru kepepaik, kotoko kotokolalang, ng'okakokaitittit ngokchie komachunu kepepaik tukul,, icheru indene peek chekachamukonio, indene peek ak itau isu ichuur eng' peek kaen, ichuur ipkochunu kepepaik tukul, yani ichure kepepaik chu, ng'ot ko machunu tukukul ko kotokong'etu eng' pendo nyin, kokaichur, i- i- iinde netit maat parak, sisikchi ipeel ko- ko- koyaam makatet, ng'o kayam makatet ap ingokchie kei, i- i- ipeshe katikati nepo moet sicheru tukuk chemii moe nyiin, icheru tukuk che mii moet ap ingokchie. Tukul ak i- i- i- i- icheru sima ng'etu kiy eng' moet nyi nepo ngokchiee, ng'okaicheru, inyil ipeel moet korook, ipeel moe kosikchi ko- koyam, ak ka koyam ngokchie kei komie, ipuu rotwe, itil atil, itilatil ko, ko komang chema chamameng'ech ochei, much konam chito akengakenge akwam, itil akitau ioo, ioo ingokchie kei akoi korur, ng'okakorur, ipuu tukuk tukuk tukul chemache iteshi, iipu kitunguik, iipu nyanyek, iipu dania, iipu hoho, iipu galik ak jinja, inyo iteshi tukul, ng'indene tukul i- i kokakorur ingokchie kei irongchi mwaita kitikin sokoyam, akirongchi tukuk kei parak, ikany akiteshi ak chumbik, korur ingokchie ng'ung, ngkaimache iteshi kei ake indene, kwanyinyit ingok korur ingokchie, korur tukuk kei tukul akoi ko- ko kopesho, che u nyanyek kopestos akoi komakotaku, ikany kokakorur kunoe, itau anyun ikanyi piik kwam, kwanyiny ochei ngokchanae.